والله هو علي حسب الهدية يعني لازم اول حاجه تجيب الأدوات ورق التغليف والمقص وهتجيب طبعا اللزق وهتجيب شرايط زينة هتحط طبعا بطاقات تهنئة وكدا اول حاجة هتختار التغليف ولما اختارنا التغليف المناسب مسطره بقا عشان نقيس الورق وكدا ونحط الهدية في النص ونغلف الجوانب